Vata-fampangatsitsiahana io ndreka a dia agnisany fitaovana ampiasain'olombelona atô fampirimana raha. Dia kara le izy le hoe maha fampangatsitsiahana zany, mangatsiaka zany raha agnatiny akô dia tsy simba si na dia firy andro aza anô vô mampiasa ananjy. Ohatra zô hoe ro na hena dia ampirimina agnatiny akô dia tsy simba si izy na dia firy andro aza.